<hesitation> mirimo kiandachama nemirimo cho vurimi, nichandachaka nachio nesiri omwana omutiti, shikari mbu ndari ndandiikwa ikasi avundu ta, ndayiinyanga hurimiranga avandu, ndavukulanga sa imbako ndaachira avandu, ndaachiranga avandu emikachi, ndavetsanga kata omundu ounyala hutira omukunda heka ata tsirano neyaaka, ndahaaka namna iyo nengulaho eshindu kama ngo rukoho, engulaho efindu fititi fino nge tsinjugu, tsimbande, neeraka ndingisia muvurimi nenjaka ohuraka neeraka mundalo yange. Ndaarakanga endio netsire hurimira avandu nenduha ndahakusia efindu vino nenda alala, mang'ondo kano nda alala nde keemba neehorere avandu nelano mang'ondo kene kano nenjaka huvukulahomo kama rukombe rutitititi runo nenjaka huhusia. Ndatuha ndahahusia rukombe runo ndakulanga kama ruviri rutaru, nehusia <hesitation> ehusia nehupa tsisindani ili hutsihule lwangu enyole vunyorero vwa lwangu. Nyasaye yesi yatemanga hufuramo miuya nenyola mbu maparo kanje kweli nyasaye arereho muuru nikamarire. Fiola avundu nenyola mbu mang'ondo kano ndenyere mbu embanue machesi kanje kabisaa, ndamala nenjaka hukopiaho vandu shillingi kwa shillingi, ndachaka hukopia avandu, ndakopia avandu saaana. Mpaka tsinza nimba nende avandu avangi saaana vacustomer avangi, kweli lwe ndamala ninzirira endio, ndamala ndinjire muhukodeshia mihonye <hesitation> nditsa ninjaka hukodeshia mihonye nimba nde mikunda karibu chirano. <hesitation> emikunda chirano echo nikaloloha mbu lano embanuanga, endiho nemihonye ingo handi endi nemihonye muvandu, nengodeshya ndarakanga emihonye handi erakaho amatumwa, erakaho emioko, erakaho tsinuni, yaaani ndatemanga endiraho hushino, endiraho hushino, erukaho maavuruku, namna hiyo, ho muarakati yene eyo ndaamala netsirira sa endio, kata mapesa kari ka kwanza ndaamala neyumbahira inzu ya amavati hamsini, nendola kama nge uchinguha kabisaa, naye nemala kweli nembinyahomo ing'ombe nenzia neehwa omuhasi wanje hulondokhana nde luyia lwanje nenzia neehwa omuhasi wanje shialo shie indangalasia eria. Naye vandu vamala valola vario kweli nivalola, vachaka hunzitsira nivandeva ngelwaholanga nendema huelezaho avandu ngelwaeholanga, naye vanji kweli vaamala valondorera ngalwa ndatsiriranga nde rimenya riene erio, nivanyola mbu kweli neshindu shiri haki huvera eshindu shitsia kala kala nyasaye aretsamo muuru, lakini shindu shiotsianasio tsimbiro soonyolanga vunyorero vulayi tawe. Ho ndatsirira endio nenjaka hura avana vange muskuli. <hesitation> ngalwandanyolanga mapesa kene kano nendipaho school fees huskuli, mana firio firio mpaka avana vahava, vaharulamo vandi vahamala primary, avandi vahetsa vahamala isecondary, handi performance yaavu yaani vuhori vwavu vuva ovulayi kabisaa, nikaloloha mbu vaholanga ovulayi saana mumasomero kavu. Viabidanga mpaka enyolemo ikalamu, ribuku, nende findu fyosi fia mwana yenya ohwihonyera msikuli, naye ingo eno handi vanyolaho eshiahuria, vanyolaho inguvo, vanyola mbu <hesitation> vuhori vwanje ninavo alala, handi vosi vechesia ngalwa vanyala huhola ikasi yene eyo, ni vosi vava nde esinani, ndatemanga huvechesia nevavorera mvu orula wehola omundu husialo huno mpaka ove nde eshinani, olava omundu wohweyenyera nomba hwichama saana tawe, ove muchafu ohuva vuchafu nivurulangamo eshindu, naye vurimi niiyo <hesitation> kinga yeshialo shiefu, riyanga riefu ria kenya, ho ndamala nindeekesia avana vanje vosi nivamala nivamanya namna iyo. Ndahatsirira namna iyo mpaka ndahasomia omwana mulala yaharulamo yahamala isecondary mpaka yahatsia <hesitation> mpaka university, naanyola idegree huvirira <hesitation> hurisomrero ria murang'a university, ndahatsirira sa namna iyo netsirira hukopia vandu shilingi kwa shilingi. Nenzire hukulaho rundu rutitititi runo, nembikha hulwo muda kidogo, nehandi embinyia engusia lano nengusia, nengusiaho ibei iriho ekulu kidogo. Ndahamala endio nonyola handi engulamo tsing'ombe tsiviri nomba tsitaru, handi echaka hupa tsisindano namna hiyo mpaka hula omwana yahamala naasoma mpaka namala mahua ka degree. Ngayatuha namala idegree namna iyo nihandi meta humtinyia emuvorera tawe, esie mwene mbuma ikasi lakini nyasaye mwene alameta huhuhonya nawe ova nde bidii ove nde eshinani, eshinani shihua shioria, ho avana vosi vamala nevava neshinani kabisaa mpaka isaino omwana handi avukuranga masters murang'a university, huvirira muluuya lwene lwandatuhanga muhuinia nende ohuva nde bidii saana, ndatemanga huvekesia nivavorera husialo huno niwenya huhula olava omundu wo hutira hushindu shi mundu tawe, ove mundu unyala hukasia eshindu shiao, mana huvurira mumecheshio kene kano kata muraga uri murang'a eyi yesi yachaka huekesia avana vaye, yachaka huvukula tsingoho naaruka, arukiranga muinzu murang'a eria, yalonda huvera omwana alondanga msokonyiro kwa ng'ina mwana nomba kwa samwana ho mwana uria yekanga murang'a eria yamala huchaka muradi kwe tsingoho evwene eyo, na mradi kwa tsingoho kuulanga avundu niyahahola ario nonyola mbu niyahaelesia nihumara hura maparo alala, nakusieho tsingoho tsiria nasi ningusieho fiemba navyo eno, nonyola mbu Nyasaye amakhukhonya, albuvusia. Ndama nindinjirakho handi mufikundi, efikundi fwa maekesio <hesitation> khuli nende lishirika likangungua mbu befusuma, lano litemangakho khukhonyerera vandu malwale. Omanye fwahulia fwakhulithanga phino phirerangakhokho malwale kama nge isukari, kama nge pressure, hane malanga phimbethanga bidii mpaka nzia mwesomero esomera makhua kene kano khumanya ngoluonyala <hesitation> khwikarira makhua kovulwale noma khupubgusia vulwale vuli mumuviri. Kho emalanga thiakho mashirika kene kano, nesomakho masomero kene kano. Phimbethingia network ya khukutana nende vandu khurula thisehemu mbai mbali. Phichiranga mpaka enyola mbu mawasiliano njaka khuasiliana nende vandu khurula mbalimbambali <hesitation> thikabila thiaukhane. Nekhandi malanga ndeka ameko khurula muvandu mbalimbambali avandu vachiranga nenyola ameko mbalimbambali <hesitation> yani vametanga amachesi, kenyala khukalukha aluanyi wanje ano nehandi onyola nikhola shindu vandu vatonga nivaukananga luamalanga achendasa yengene ari, macheso kano anyolanga yena? Ekholanga phindu mpaka fitha fiukusia avandu. Khuelenya khuanza shindu ngauvaya lakini onyola shindu shino shikholere shindu shikali sana shikalukhasia liyanga liange. Nishikalukhasia mumenye vwa vandu vange. Kata vatawala vali ambi inasi vamalanga vakalukhana varevana. Namachesi kano anyolanga yena, lakini huvirira mumasomo ke emalanga enzia, enyolanga vwauhane vurihowo, enyolanga nende muhuhula, naye nyasaye natema hundira kabisaa. Humetaho handi saana, ndaamala nindiinjira muvandu vaa <hesitation> avandu vaholanga networking nende avandu va matangaso vano, velanganga mbu media barrack, emalanga mbaho navo, neendemanga huvaungania nende avandu nivava alala, yaanindamala esomeho erihua mbu ehuungasia avandu, lano emalanga ndiungasie avandu va media vano nde vamenyenia vandi, nehulomalomaho mahua one two three, nihutsia nihutema huvara alala, nivavukanano nivavahonyaho mahua kama <hesitation> vaari nde vuremu vo mawasiliano ka vandu, aundi ohura mahua kavu humedia, ende namna hiyo kama vandu vanyorereho marava ke rifwa emalanga vara alala nonyolambu vahung'ana nevava nende mahua varemerwe alala nonyola mahua kavu nikoola are nonyola majibu nivanyola ni mahua kava malayi saana. Handi kata kario ndamala nenyola mbu ikasi noova nayo sohola ikasi ndala tawe, novaho nde tsikasi handi orakaho mabuoni. Orakahoho milavi <hesitation> yaaani orakahoho tsinjugu, tsimbande, nihandi viruchi vitititi vino nova navio lano nulwootuhanga noonyia findu fino isafari ndala noometeresiaho ofunyoli fwova nolinavwo vuria, nonyola mahua kawo kaanguya, nonyola erihua riahavere ritinyu muvulamu vwo nonyola nyasaye arajo muuri, nonyola mahua kao katsia are saana. Ndaamala nenenga endio nenzia humahua <hesitation> mulungoma valanganga mbu f. B, ndaamala nindiinjiramo, nenjaka huwasiliana nde vandu hurula mbalimbali, nenyolaho ameeko fulani, firimo findu fia varaka varetsangamo efivi lakini omanyire nolonda hungoho shoria ingoho tawe, lakini lano nenganga efindu virimo fya maana, nifyamalanga endila inavyo, eshughulika inafyo, nilaano vihonyangahoho muvinyorero fulani fulani, netuhanga ndahara mahuwa kanje munetwork yene eyo nonyola mbu enyolaho meekesio fulani kama nga ehurula mushialo shia vaengeresa, onyola mundu arereho rihuwa, naye nondorera rihua riene ero nonyola mbu erihua riene ero rihuhonya, naye huvirira avwene ao ndamala enyole risomero mbu huri nende amalware kandi kavula emisala tawe, omusala kama nge ovulware vwo mukongo, vulware vwo mukongo vuno huri nde misala, misala chololanga huraka chino, amapera, huri nende muringa, misala echo nolonderera kalakala nonyola mbu <hesitation> nochitekha, nochitekha nochingwa, nonyola mbu vulwale vunji vwakhaya madaktari nonyola mbu vulwale vuno vuwa. Vulwale kama vwa isukari vuno, nongwa masafu kama ka mapera, nonyola mbu ikinga yao itema khunina, nonyola shindu mbu vulwale vwa isukari vukalukha asi. Khuli nende shindu mbu amavinzo, ndamala nesoma nenyola mbu, amavinzo kano nende lantana, sioshi nothikasia alala nonyola mbu, nonyola mbu ovulwale fulani mpaka mpungukha mumuviri mwao. Kho onyola mbu badala ya uwakhanyasie mapesa amanji, amamondo kao amanji khulondekhana nende vushirishi vya serikali vuno, yani vwa shisungu, nonyola mbu opungisinjiakho mapato kao <hesitation> shiwakhakhorere shindu shindi nothia uwakharere humatibabu nonyola mbu oira mumasomero nomba uirakhokho muvulimi nomba oira avundu wosiwosi. Kho thikasi, yani shiandemanga khuvola, noli mundu ushimenyere na nasaye akhwere vulamu, walava nende mulimo mulala tawe, va nende milimo ata chirano. Kuno kushishi kona thindolo, novusia kuno khukhukhonya, nonyola nasaye akhuchingula. Khandi kata kario <hesitation> malanga handi thiakho kata mlikhua lia nasaye handi naysaye, yalakho injili, erao imwo khuvera yesu christo yachendanga narakakho imwo. Khuvandu vae <hesitation> nibadhi khushianga lia kenya. Nonyola vandu varambathane, novaru <hesitation> novayesia imuo eyo nonyola vandu vano vakalukhane alala. Handi nyasaye yamba shipower kama vandu nivakosane, emalanga thiainavo alala. Alafu kata kario, <hesitation> khuvole kwa mfano mundu natiririe, nomba omundu avere pengine ali mupolice nomba alikhucourt, nomba mundu yamulia lideni, nounanga niweleza makhua koko, mpaka handi shilikhowo shiesie nyala ukhuvorera. Ndakhavolera avandu vanji sana. Kwa mfano, alio mundu walinende lideni lia elefu temanini khurula mbenki yefu ikhongo ino ya cooperative lakini vali venye khumupea, nembuvorera thia onderere ibarua eyo nimala ninyandika ibarua eyo nemala nembira mpaka <hesitation> mwofisi ikhongo nairobi. Makhua ako kamala nikawa kario mpaka khula isaino miaka kiakhawa karibu munane, shiamala avanzue tawe. Nde aliwo mwane mulala ni ya admitirue msent <hesitation> ovukichira, na lakini venyanga elefu karibu ishirini na nane. Lano kalolekha mbu nginamwana auma kata indururu. Lakini ndamala nenonderera makhua kene kano, nethia nenomanoma inavo nivambulira nembinia mwana oyo bila kata indururu, mana mwana oyo aliwo ya soma mpaka yamala isikuli. Endemanga khueresia vandu mawaidha fulani yani khulondekhana nende ngova niwithire. Vitegemea ngilwa witsire, niwitsire mungira indayi nihwa mawaidha malayi, niwitsire mungira imbi nehukaniya ako kaahayire konyaho ingira indi ngolonyala humala mahua kene kano, ho endolanga nyasaye nanjingula <hesitation> nambukania nde vandu tofautitofauti, ne huvirira huvwene ao enyolanga vandu nivahaava, vahavanga sa mpaka ingo eno, nevandeva rihua fulani, nevaeresia muelekeo richomo, vavorera rino olahola ori, olahalavana ori naye nyasaye amalanga achingula ni handi vosi vamalanga vahupira oryo, endola nyasaye nanzikurira tsinjira vuri avundu, vuri nehola eshindu nishiva sa shihongo, ho ndolanga nyasaye niyahonya huvirira hu mirimo kiaholanga, murio humburirisia.